Ny fomba anehoan’ny tabalaky hoe mifikitry aminy ianao zany, <hesitation> mitakisikitry aminao izy ohatra ianao ma- ambony fandrià de fa arahiny egny ianao. Matoritory ianao de fa io izy <hesitation> misafosafo anao eo, safosafony an-tagnany igny aby enao. Misy koa anao ohatry hoe henony hoe manokatry trano regny de fa iny izy fa hanao miaou-miaou ohatran’zay.